أول شي تساوي كل اللى تقدر عليه وزيادة، واحتسب الأجر عند ربك ، قوم بواجبك تجاه الشغل على أكمل وجه ، إنك توقف قدام المراية بنهاية اليوم وتحكلها انت سويت اللي عليك بزيادة ، هذا الشعور لحاله كفيل أنه ينسيك اي تعب واي هم واى غم واجهته بالشغل والشغل كله تعب اصلاً.